anin kitab somathiaaf iyoo warri chakkasaa kamm dhurah fudhethaa anayedhe anin kitab akha warria chakkasen suun dhurah fudhedha maaan ishisun won dhagethaa kas dhagaaa akha cholee won endelethu kasaaa dhagaa won dunia jirtu kasdhagaa aminen marifaa ghudio attkanithi wommsunif fedha ammothu won anin taae akha warria chakhas wonsun woyyu anihikharkharthu dhunia